Nä olliq sinnäq planeedi pääle aastit linnanuq ja nüüd, näteh, et sääl tõtõstõ om hingätäv atmosfäär, piät nä pandma üles antenni ja saatma Maa pääle sõnomi tagasi. Aga taa ei saaq olõma lihtsä.